啊我还是小孩子的时候我大的时候想做什么ho我还是小孩子时候我觉得以前我是想做医生啦那时候觉得做医生穿一个白白的衣服长长的是啧很就好像看它很威武的哈很好的咯那个医生我觉得能够救人是一个很好很好的职业变成现在我大了我觉得我不是做我不是医生啦我是工程师也可以啦工程师也是帮助很多人也帮助人做建很多的东西啦建电啊建地啊这是我现在的工作的工作的一个性质啦

我很喜欢我的家人全部人在一起的咯，不要说是家人，朋友也可以啦！就是全部人好好的，好好相处，一起开开心心的，没心结的啦，就是一起做，一起快乐，一起吃，好好的咯，没有勾心斗角的那款，做了不欢喜的，啊那是最大的愿望啦！

今天天气怎样下午天气实在是很热啦现在的天气我们看不到很热整个天气就是太阳很大很热很闷人

我喜欢什么色 ho 我喜欢很多色哦就是白白色咯水红色紫色都是很美哦呃还有很多呃不一样 pattern 的色啦也有啊也有较亮的色要看用在什么地方咯有的地方就较适合用较亮的色咯

啊我是华人hor 华人有什么比较传统的呃药hor 呃我也不知道像风沙丸咯hor 这大多数是华人的中医的药啦风沙丸啦啊申功水啦这比较传统的药咯啊如果比较西医的就是panadol 啦很很很平常的药啦

有现在的天啊很热很热很热风也很大很大很大以前没这样的现在的天很热然后以前九月不是呃是到年尾才是下雨天可是现在是从九月开始就雨出来了那现在不知道做么咯六月中本来是太阳炎热的时间可是现在叻也是变成雨季时间有时候它现在的天气那十年以前的较不一样啦它一点时间有一点走较不一样了雨季啊炎热的时间啊全部都不一样了

以前，十多年了咯，我们有去到沙巴那边的一个 uhm 岛那边咯，去那边 ahh 头一次体验咯，去看那珊瑚咯，在在海底里面的珊瑚什么都是很美咯。Then 也不错啦，在那边玩耍天气也很好。

希望我的孩子们健健康康咯他们会好好的读书好好的交朋友然后他们最重要自己的兄弟他们自己的兄弟都会好好的啦不要天天吵架天天吵架天天辫嘴啊这是不好的啦会伤感情呀

我若讲人工智慧是什么ho人工智慧人工智慧就是像有一点就是像AI这样的他是有一个东西set进去用一个东西用一个programming 写了set进wo它会自动自动帮助做事情啦我觉得人工智慧是一个很好能够帮助你的我们人啦ho很方便你们啊你们平常的生活所需要的东西啦ho像吃啦像穿啦ho像你你你做你做这家的事情啦你人工很好啦帮你自动扫地啦自动洗衣服啦啊这就是一人说人工智能很好的东西很冷更职份

呃我们住的地方这边天气都是很热咯天天都是三百六十五天都是下雨要么就是天热呃那么就是一整天没太阳这是这样咯我们这边没下雪啊没好像外面有有四季的国家就像有下雪咯有叶子掉下的时间咯也很舒服像这样子啦

我是住在巴刹区的一个地方so若说读书的也ok也没说很远也没说很近若说去学校啊也不错也不会很塞车啦塞也是塞可是不会说塞到很远咯这样咯差不多要半个小时这样会到学校了啦半个小时到学校所以早上早早很早就要出去了咯呃它塞车是塞车可是它会走咯它不说还要很远了还要塞车咯

我们家会多数有关系的家他们家里人历史家族历史故事我们家里人呃会我啊爸很常讲hor我们省钱省钱我们要怎样是属于比较属于曾经做过王的人hor呃关系到 我们姓钱的人所以很常会讲这个家族的事情啦

呃我们这边现今很多人都没用这现钱了咯大多数人都是用这卡哦要不就是用电话来还钱啊只有老一辈的人咯较老一辈人他们还不会用这科技他们还是用多数还是用现钱拿来买东西咯

若说人舞蹈音乐音乐啊是很多很多的啦tapi什么的舞蹈什么的音乐能够帮助到我们的医疗我们的心灵啊或者说我们的精神啊那我就不知道咯那就要问医生因为我们现今也很多很多人读那个心理学的也都是他们可能只有他们知道说什么的东西什么的音乐才会帮助到啦so很多种啦你要快的慢的都有so因为不一样的人不一样的治疗咯

我最想做什么工我现在是工程师啦ho我最想我看也是工程师啦现在人大了ho我希望说啊我在这个工上面能够回馈很多人啦ho让很多人能够说很多人会有电啦因为我是做电的做大电的每一个人都有一个很很很很稳定的电啊dan大家都能够做电啊都有电用啦大家都能够啊有电用ho啊但是说那电要常常一下没有电掉啊没电很辛苦ho啊没风扇没冷气没火啊没灯啊没灯那样没看见ho很不方便给人ho所以我觉得我在这方面做的我是很欢喜啦

我们国家能够较健康问题 ho 呃高血压咯糖尿病咯呃这就是我们国家面对很大的问题啦嗯

游戏游戏很好他什么年龄的人都可以游戏因为做么叻我有听一个人讲过游戏啊也是一个很好的运动因为就算讲你若讲你若在水里面浮的那个时间他的冲力啊还是说杀伤力没有那么大so随便什么年龄都可以啦呃tapi只是说游戏能够练你的体力啊那体力就要很好咯也让你可以build up你的体力咯

什么事情会觉得骄傲吼我孩子啦我孩子如果很本事的话考书考的很好的话东西如果做的很好的话我会我会我会感觉到很骄傲啦我希望我孩子能很本事本事过我啦这是能够让我觉得骄傲啦对这样这样事情会觉得到很骄傲啦

呀马来西亚我们加学校最少

台湾吧我很喜欢去台湾因为我没有去过然后还听见很多说台湾很好玩然后也很多东西吃啊因为台湾有很多这样像原住民的地方然后中国也不错因为中国很多风景很多很美的风景山水这样的东西so tapi这些地方我也没有去过啦我也不知要有去过了我才知道是否是我喜欢的地方咯

我还以为我喜欢蓝色还是紫色但是我发现到我其实是喜欢那种较亮色的东西比如说黄黄色啊这样咯比如黄色的这样so我觉得不一定啊是看个人的看下看是什么东西啦没有一定没单单喜欢一个色那样

这我们的社会我们较我们现在慢慢的以前就是用钱啦 ho 现在就是慢慢的手电话用来还钱就是啊 Sarawak Pay 啦拿来还钱啦用 online 啦现在就是用银行用 apps 啦拿来还钱啦

有营养的东西啊其实很多我们很多都是有营养的东西啦tapi叻那有说有营养的东西就是白开水咯要温温的白开水不可以喝冷水冷的东西都不可以吃啦其实东西全部都要吃中等的咯不可以说这个很好你就吃很多很多所以都要中等那样

我觉得对我们的天气很会变有一点较烦恼现今的天气会比较奇怪一点会变来变去突然间下雨看法我是没有啦ho就是觉得现今可能啊现今这样的啊这个工工工工业的啊污染ho都很很很厉害所以就变到我们的那我们的天气是很不好的现在很会变ho

社会怎样去帮助人觉得很好我们这个社会很人多人有钱出钱有力出力我们大家有需要我们就买一点买一点像米啦像糖啦milo啦这样的食物啊我们拿来帮助有需要的啦有我们买一点就啊那学校的衣服咯校服咯鞋拿来拿来帮人咯ho啊这就是我们社会我们帮助人的一个办法咯